K'o ryolik ri chemo ri chkop k'o ri chkop qa qakqaaj chuq wooch, qa uztz rka'xik qka'yij, no si tyol puq no'j njeel ri chkop utz, kepli ujk'olik wnaq k'ori wnaq tqaaj chiqwoch k'ori wnaq qa tqaaj chiqwooch k'o ri wnaq utz kuj yool ruuk' xkujitook ruuk' i k'o ri wnaq xtiq ka'yij qatlo qaaj xkuj k'ob'ook k'ek'ke chkop la' k'olo qa utz rka'ixik n'oj kee rk'aslimaal ke qe' uus ke qe rxwinqiil utz njeel utz ik'olik xaq oj qe qa qal kaq'aax úqwi' ke qal utz rkaíxik, qka'yij i qal kqaaj chuq wooch, noj oj qe taq qka'yij, kyolow puq n'oj klow puq ku'x qa utz rka'xik wu chkop qka'yij no'ke chkop njeel iutz chemo ri xki'yactjook chqiij, mu chemo paart chke'la' no'j ri que qach xtiqka'yij chqiij kel ei'mu utz mu qa utz rka'ixik xtiq ka'yij.